Raha ampy ny vola am-pelantanako an, dia ny ataoko aloha dia mametraka fotodrafitrasa ahafahana mamokatra rano ho an'ilay fambolena. Dia ankoatra izay, ovaovaiko ny fambolena eo amin'ilay tany mba tsy ho lany ny tsirony an, esoriko koa ny ahidratsy mba tsy hihinana an'ilay rano tokony ho an'ilay fambolena an, dia avy eo aho mitady ny fomba ahafahako manodina na mitahiry an'ilay rano efa niasa iny no ahodikodina eo ihany izany.